mi hauwai marori, e li'o bokko e kussel nden e nebban sai mi teffa ndiyam, nyamunda an wodi ngam mi hawti komi e nder,